Ny kolonsaina any Japon, Japon ndraika malaza amina resaka arts martiaux karaha ny hoe karate, judo, de malaza koa zareo amina fomba fanandroàgna, <hesitation> fomba fanandroàgna japoney zany karaha ny hoe susi, ramen.